إذا كان عندي الخيار بختار عمري الأربعين، في هالعمر أكون قد اكتسبت خبرات وحكمة من الحياة، وأستطيع اتخاذ جرارات أفضل، كمان يكون عندي استجرار في حياتي المهنية والشخصية، وأجدر أركز على الأشياء اللي أنا أحبها، هالعمر يمثل مرحلة نضوج أجدر أستمتع فيها بثمار جهودي.